Jan xhi nina ján aceité ño xhi kupa naxhio xhí kupa'a ná deen por que deen le dicen, manteca pues pa que entienda té ajan té achió té ku pá najan che kupa nina puro mini aceite xe kupa ná chefri nana kandó, pero puro aceite chefri na comida na ke- ke hon nrivii chón ké chena kudajá kon sakani ko'a xhivanan.